<noise> oi nu taxin na taxin weos sangun na lainim inung ka wite moxo non nian nu ron nian tewe sion ma wisok kanung ta wet tumangin a nian miang ta we tumangin ana nian taning ma wisok ta wet tumangin ana nian taning ma wisok ta wet tumangin nian miang ta wet tumangin anian tawa wison lagamo xa gunon naso loxotam opiang e nago na buk lainim emtet ma sulo waxa na pete sulo xari nung ta sulo minin ara nian ta sulo xari ta sulo xoxo tasulo un ta sulo a waine mine axalap kirip lamun tavinung lamun taba malamun ana nian miang laganio xa mininong kani mu taram in mana nian miang nutabaa manong karen rabung taba malamun ana kaikain kian taba malmun a kaukau taba malamun a xari taba malamu a waine mine aun ne na mangan a xalap ma nago gabuk tibe rawimet me mura xa sulo ana nian mon kawa mura sulo na nian kirip mong ta ba orumangin a xinis savimu nung ne osoxo a rabung mai nu taba malamun a kain nian opa na mangaana xalap kirip taom loxotap tawa sulo mangan a kain niau ma taba gara niep panung Taba gar wata walagu a mangan a xalap kirip panung lagamo xa gunon lamun taxa ba ilo ma sasaxan ma seng nangim ka no a baguno e kawa ausuk kidi kawa na xalap kirip ma nu taba oiot hagano xa xinis sanung lagamo xa nunon tanung iat nema na xalap ma orait inung iat nu taba monong mu iat ana xalap ma lamun a xalap main santing a xalang kanung xalang in xalap main samting a xalang kanung xalang in xalap taxin arixw opa a o te nalaxin ne a xalang mo lagamo xa auskuk kanung xalang in xalap taxin arixe opa a o te nalaxin ne a xalang mo langamo xa auskik kanung ana mangan a xedap krip penung i nago bu tibe rawinment me opa lagamo xa von nian bilok pasin moxa ron niang a niang tanung miang a wirok na xa wo kave rana nian karen ine miiang ana niang tanung taba omalas tumangin a wiok taba ixawe na wisrok taba ixawe na xalap kirip a wirok ne a wirok bu pewet ana nian buk taxin iagano raxalap lok taxisixit mas wet pirok ana nian tanung taba momonong ka malas na ruru xa malas lamun inungf iat ta ba wade tabu wade a nian taba of mamaran nian fione? Ma nian tanung iat <hesitation> a xalap bilok maxaren Opa ta ololo ine xalap moxa ololo ta ololo nago gabu ti ololo ne xalap lok taxisit tawan ta ilep tet ta xa wana loxotap taxa wan a loxotap kawa tambu tamaru arixem e ision o tawade a miniset kana nalaxin tabu ta wan a loxotap opa xa sisina in xoron ma lok taxisiit lok taxisixit are gana xalap unan a loxotap ka taim nu solo a nian tanung tiim panung na sisina tambu ta xa wan a loxotap o nu maru arixem a tet o nu ade a miniset ka nalaxin ine a a xeron ma lok taxisit arixe nago ga buk tibe rawimen orin naxalap miang ta ololo mu a loxotap paniung taba wade niang tanung taba marun te ione wa tarung iat inung taba ilep opiang ka pasim moxa ololo mu a loxotap ne dok taxisixit are <hesitation> bilok miang a non a wos kabe rawa unan lagamo xa loxotap ka twt mon opa ine niang dubu onan koxorop nan dibu abalain lamun mo wa inung taba en a niang taxin me idi dira xa ba en a nean taxin Malap kado eramak me nago tibu tibe ravimem opa ne imang na kawa rixe orait nut wansu solalmaon tawa mu oxon a mat tabu ta wan uso loloxotap ine xoron ma di ba ololo mu dibu ololomu a toxotap taba wade awaine mine anian tanung taba of marau ma ta wan uso ma ta buru mat in miang kakawe kave kawe rana xalap moxaren tabu wade na xalap panung taba kawe ranei nian moxawe inung iat nu xa ololomu a loxotap panung ine ma a xoron bilok karen ma <noise> <hesitation> ma loxotap a roroboro ine a roboro miang dira xura loxotap maraboro miang ine miang dira wet pi ma roboro ine miang a nian taba kamap maran laga mo mo taba kave ra tet kabe ta ca ba onan lagamo xa loxotap panung in iat apapa moxa laoxatap mama moxa lolotap imu iat mu ololmu a loxotap panimu Miang di susulo xasap nan me ine apasin miang a binan lamun di nan karop nan moni ine iang di bu ogarin ana loxotam ma raxalap loilok karen opa wos hey xirip ka taim ningin di skulim ana wesak di ogarin loxtap na wos ningin ka taim ningin opa di dixirip ana xalap salxilolo mure xa wu ne xirip a marakot ana xalap ma non a xalap abololo orait miang tamanong iat tanung iat a papa maxa loxot a lmama moxa laoxotap mura ololo mu a mom loxotap panimu ine miang <hesitation> lamun a wisok kimu dira taxin ka mura tibe rawidi me mura tibe rawidi was imem nago timem ma papa timem bu onenese imem tasixinine iat mana winiro ma moxo wa ta xa ba mu taxa ba xalap ta ba alolo mu ausup tumangin rawa tibe ravidi me opa ma inung iak ta momonong <hesitation> ra bilok moxoren Pasin moxa unan anan opa nu talon wansusuk mon kimun a xalap kara tet miang kanung iat ru susulo miang inung iat mana mangan axap opa sa ribe ravinung sulap ta sulo na mangana xalap kirip lamun taxa ba sasaxan anan lamun a mangan a nian kirip na manong ta sub un i ta sulo a xoxo ta sulo a xoxo awaine a xari ine miang oin mian a nian tanung arixem a wison kanung dira ba oru rumangin inung <hesitation> kaxien ta wet niep kirip ta sosongot kirip na dibu maro diba inim ari inema nu inom ka nalaxin ta wera niep tawera niep kirip nu sa nan tavule ta i lamas ka bubo ta omasi bo o tawera na era sosoxot Nusa duxa ari- ari ine xalap taxisixit kava kiliaso ari ariwide lamun diraba elan kirip kaxieng nemiang diraba ean dira baxis iak a wisok musa ubworo rawidi ka pasin opa wite te mo waga balana wagaa lamun a wisok dira ba osoxo kava ta xaba raba tataun idi ma nian madixa wan kava ta ba oxising idi nusa rabadi ma nian nu ga raba di mana winiro na winiro anenese moxa balan awag na winiro ana sese moxa lotu o moxa pasin tide de iat maoxa balana waga miang alum a wisok kide dira ba mu asup tumangin anaxalap opa dira momonong kabalan waga te dira ba mononong maran kabe ra tinip dira xa ba ot anan <hesitation> a inom loxatapo araxam taxin tawide a raba bo manganaxalap <noise> non a nwaxin dibusa dicuma aunoun su so lada man axonom aunan anan non kawe rana inom in eiak miang inung iat nu ogarin inung ne osasa xan inung Nemiang kave a xinis sanung taxa ba xis maran taxaba xis iot kamangar a xalap <noise> nung iat ta lolos hhamun inung iat ta orumangin a xinis sanung arixem ma wisok kanu me suom lagamo xa mininong kanimu <hesitation> <noise> ine miang kave baling tana mangana ovwaine mine de iat dira lolos sawa orumangim baling ide ana <noise> wisok lamun ta xis kaxiln mura eian kirip mu sa oxis a wisok musa ribe rawidi opa a pasin opa- opa- opa tailo mu a ain o ta todik ine xalap kakawa mawhite maran inung ilit ta onenese barok kanung nung iat ta onenese baxin tanung kawa moxa ilo mu a tet lawa taba nung ma barok kawa nung iat ta xis ma wisok kanung ta onenese di ine ra wite maran lamun a wite maran taba manong ka balana waga kave rana tinip ta xa ba of in miang a <noise> <hesitation> A wirok opiang inung iat ta winiro mu opiang a wu ine ma xoron ma lok taxisixit awet tawanbel mon ma xalap taribe ta om loxotap kurumiang tawinung miang ta om loxotam lamun taxa sulo wane mine opaing ta om loxotap mon ta swo nian ne mon mana xoron ma opiang na tinip bu ot mu naxalap ma kain kalap opa ta malamun ta ribe rumangin tawin kawa ta swo minin auk axan na pete mauk xalen a o lamun ta xa slo ra ra xilap awai ne mine opiang a lamas awaine ine wite ma muraba ongat ana tinip taba of karen ka balana waga ne mmon miang? <hesitation> Tawade xulen ine e rom ta wade xulen ine saxm in miang ma wite bilek opiang <noise> a tet taxen opiang a tnorong moxa balana waga a ta sek kauk teng kauk kidang mnma dixa ba sek kidang baling swap di buk sesek ane xidang na xidang dibuk sesk dibuk oing auk kari xari maran elubusa sek a xidang use rabu ione tet Tat taxin mo bilan awaga nemiang xalap ma nining in ka tain ningin duxa bol wewet baling di xa ba sek baling a xidang dibu sexelep xidang tawa taba ione a orong me a orong na nan nusa ribe ai a xidang kanung ma moxowa taba ngisine tabaa sek o omomolum a xickang o musa ribe ione me miang a o rung kabalan a waga ok nemonmiang ma ana waine bilok <hesitation>